Pues ixquita, horita, horita quiemah porqui otah nochi mixmatih, primiero yecbicatinimi quitzahtzilia ino campa ohtli, pero icuc naha nichtocoruc amo niquisa, amo nia nimolino, porque plalactli tlen nechcuacualita esquina nechchixticah ompa nitzotzcuilis ictoua nosihtzin amo itquisas ixo, mayabi monantzin molino tah agamo ompaca ino plalactli porque tlica porque ya quicacca que ompa ino neca ino plalactli quiquiliqui inontzi itahtzi, ua nohco cualitani nicosisouantoh ino niqui tla ohco quilbia itahtzi ¿mitzilui que quemah, yeh nitzilui que quemah sisiuanto mitzilia tlu nias mitzselis? Amo porqui neh amo nicnotza pos ixnotza, ¿Pero quenih nicnotzas tlamo quisa san niquita a veces? Pero luego ya este ya cah inontzin, noso yicnih, noso isihtzin ayic quisa iset, umm pero nouhco cuali niquita non sisiuantoh. Ua ino tlaohco este quenih quimatis tla nicnequi, pos yaha quemah nechitah pero noiqui neh amo quimati tla ohcon cualitah, quenih, quienih nitlacua naha, ninaha noiqui amo u yeh iamono tan nino texigentres tehua tla quitos motahtzin a youala nocah plalactli nili nocniqui non, mitzcualita ua niqui mitzbicas, ¡neh amo niniqui papan! ¡neh amo niqui toutah! ¡neh amo niqui toutah! neh amo nocualita para nonamic amo nicselis, ¡tic selis! ¡tic selis! neh yoticonselic yaca yeh ino noso tictlalisqueh ino yaha tlen tonali namopresentarusqueh umm, tlenoh tiquihtus sa yoconihtoc motahtzi, monantzin oconihtohque que quemah pos ya cah tlacuicuelitac itiquitos dion tlen, umm. ompa noiqui pero noiqui oyayah quemah otich respetarouayah lalibis, umm, amo sa tictoca uxu tebe uxu tleca acmo uala, pos yocon yoconchololtic inin nonca plalacatl, porque neh oniquitac quinonotzayah noiqui neh nictaya pero abier axan monotiaca, pero pos como neh amo nechpasaro ihquiu, pero a veces buena gente toravia icsincuauah, toravia icsincuauah quisiuautia pues tlahco cuali pero sihca yec, sihca mocuauah, ictouh mocuaua unión libre quiniqui mocuitiah neh mocua ni. ni sebitla, ni notegupah am yec mososouatiah ihuco ihcu teh neh ihco nah ihco unichtocaroc neh amo onechtocaru quemeh uxa umm.